א פענסיל איז א בליי, איז ארומגענומען מיט האלץ און פון אינעווייניג האט עס <hesitation> האט עס בליי וואס מ'- ס'קומט פון א געוויקס פון א געוויסע מינע בוים, און מ'קען- מען מ'לייגט עס- מ'- און ס'שרייבט ווען מ'שרייבט מיט עס.